Raha ôtran'ny hevitrako manokagna dia tsy mitombina velively zany. Satria ahoana moa no agnaovanao raha anakiray nefany tsy azahoagnao tombontsoanao igny. Matoa zany ianao magnano zavatra anakiraika dia mba ieragnanao ny tombontsoanao amin'ny tsara igny fa tsy amin'ny ratsy akoriny.